Ny loko mavo de midika hazavana sy hafanana, ny tonga ao an-tsaiko voalohany de ny masoandro, eo koa ny ampola izay manazava ny efitrano, manazava ny maizina koa, de eo koa ny lela afo.